Musik jas ndia boe musik yang mana'a musik yang al paken untuk ala iringi hatoli nakame ma musik ndia boe ala bisa paken nai segala feta untuk tao na hatoli halan mana'a ma feta boe malole.